चीता कम दूरी पर सबसे तेज दोड़ेंचे, आव एकर से उआपन सिकार के आसानी से पकड़ेंचे। अगर कहीं उके सिकार लोग पकड़े चाहेंचे, तो उआपन तेज गती से दोड़ के भागे में सफल रहींचे। चीता आपन तेज गती के चलते कोई भी सिकार के पेड़ पर भी तेजी से चड़ के पकड़ लेवीचे। एसन कहीला से चीता के जीवन में सिकार केला <hesitation> आसानी पड़ेंचे।